jadi nako ngoji nege car- <hesitation> cara to ma <hesitation> pokonya to ma wokala bokala manege yang pertama to si siap ma pakeang, a ta je ino ma pakeang to siap oka aje ta bale osi, trus ta bale ta je ino bokor, to sinoa uku ma bokor aje ta uti ta ut- ta uti ma akere ta sinoa o akere uku, ta sinoaka akere uku aje ta jioli rinso, bokor uku ta jioli rinso to sinoali aje to sinoaka to jioli ma pakeang to sinoa bokor uku, nako to sinoaka bokor uku ta je ino ma ma bundur de o kia papan langsung to ma bokala de o kia aji giama. Toma bokala boltoka ta- ta tiodo i tetebini aje o kia ta moltoli, <noise> de aje Nako tom- nako o kia <noise> ma pasala manege ma waikoka manege wosi ma o kia <noise> ma mol- <hesitation> ma molto to si noalu bokol ngoi, aje akere manege wosi noali pasala nako i boltoka toma toma molto langsung langsung ta kia <noise> sugmanege dika.